Duhkan dugh nagha dama judaga wude, azazze ju-juzaddaga wude kagha zeghnagha yedhgure, naidugh mbe judaga mata wude to to dam me dugh da shrifa dugh kam, kada kwa ra judaga kur judaga zalha dote ah zugun ha saghi saga di jugwa, naina gaya skane nga dkade katharm, naina gule shir gule di zaka aure to ske ku'e tsa wude auta ma ana ka'e ghu auwa ghalna, dak wishike shaghan da guidaghnagha, sheghan da guidugh na gha naiga iyaye tsane augha te zah dughe a yarch dughu de de shiri, to ke kuran iyaye tsane ah ah dughaga mare zanna'a dada augha manda magh da ndidghne ndiah gare, ahaz vjir kwaka ka iyaye tsane ko ga dadagh shri ko gwagh tsan hane ah ah sakana keke, ah ayya magghe ka nai shike shike ang tsa digmaka ki ki ba naiya kiha. Ha ha ha ske manghane fete bartseke ujirtsagare tund tharane ju zaza ka kutsaka juwakada kaɗa, da palzu gumbrikambe, to ka kanga dada de duna gatava, dole dada kwara na iska be ka kekba a ghe ghe kam, ngah karfi ghuva amma daida naisheke, ana, ana makaghe zan na'a to kawude digina, ezanashi zanna'a wahala le naidada ka haha kawude ze nga gineste ujirtse, ujirtse da ana anakwartarya ah da naikwama ste kama, da naiz dada tsa gafe ka kale vaghake, kapate zugumre el da juwu da ndiah ka'ada saghaya to saghste kada digina dadagh dightse, to adada mene wai le nai ah ah vjirtsagh gidate zagh dugh nagha tsamenka kihaba tsatsam kagh gule tsamenghea, amma nɗi auru ndigan dugh naya, ah bagurgh hana mbetse le hana hakare palan kwartran an. Naga dadaghe ujirtse aya ganme haste kwara saghake ka kada udughana tsa dagharuwe ah waya dada ah ayya haha haste kihaba nai ah mene gida giɗa agure ah naija dada, naya ah naja aja kiha kahana yardikagh zah shine kike ah a yachighe ah yardighva dada dabal dugh naghka kwara kaya, to badam kwarajtsa dugh naghtsa to aya ayardi uka zaghe ah to amna atsamenka hahtsauke ke, ah tsa tsam ghe dada ah ayadegh shir ayarchka ah, kagh gute tsatsan ka wude ir da dagh ujirtse da tsatsam kagha ujina gule ah daghe ujirnmaw, da tsa tsamn kagha azgur nah hiteka to ngur hiteka guleva nai ah wudu natsa tsanka mentsa vakana nada nada dugh zugungh balka kamene bartsi ka ah ke ha haliutsa skamene, maghana bana makantsane balake ke bentseka ya ka tsanartsuka anan dage ge, dagi'ee ujire, da eja hritsane ujir eje tsatsan ah ah nutura tsa wude a vuk tsane. Kuma mansana'u tsane thara tsane game thara tsane nga'au shitsawuchva ngakh wudeva ngh dadi natsa ujire, nah jataramga gu skeefte gwagha manewa harhe nahna tsati tsama to shikina juv shikena dagsh katsa kada sar ghaya ah atsan kihaba mene re ah ndiarun dughna, ah yardi dughe nah hada raf ha guskefte manewe shivina, kwara ujirtse ah to al ndiemanda ah yardi dug uz acka gha manewe hal iyaya gh nahtama kakadha, kagurda ggiaz dugh tfe ie nenta mene ki shih sagari da tharma zagh dughare shag sagandan ghaya ka ahate geɗa fate kahva ton da ah saghene ndiene sah audugha ah auwa zugune ah dughe we la'a gule kandaka sale zugumbe adagh lokacin kew ad kanada saghesagdan ghaya ka ah zal ha dugu uh da gwadar ghar shike sheghene shene ukanta kata mbanu thamasta ma ghaya kajujutsane kagh gule, kakada dugugha laadughnagha. Ngahg tsa quern karava tund kagha, kagha za zau'u zana auwai tsaka, ah na ahkughe shir sani a que saka, ngah auzagh an azukura nana mata ana hatarghava magayahduka kashik hada hada tsa wude, manewe saka da ngarung ahn dughanagha gujavahna, ngahauva ngahau gayahva duhgnatsa gule magujavane, magai en zagu egara tsana digina kada atsetse ferfe kada mbari makartsane, kakaɗigang dughnaghtse, manemane lokaci ah dazsagh sag manda da palzu gumbere, haste seghete mavgure digina ts kalthate da zaduug zanda aste a yawaiya, ngamanda palva aste gule ka wude ka a shirighaga to shighi tsa gare ke palaya, ada pabalte kaplare dehine ue esane ada zadda ghar da zadanda rebe ah digiana de katsu zaga lokaci hina zanme kathane da sheghe vikanta ghe danbasmba sadikinzane kada kath fitse zane shi skina da kware gar zavhar iyaye tsa ujirne gurai dugh nagha kew to to mane mane kada da ginatse lo kaciki kamta. atel thirdre ah telghwarne ehatramo kawuda de katsaja to vik gadina dughnato mine ta daghawa zaa juch ga zalka fata fitrse hina kakada viyajhartsa digina ka tsatsar mutunci isa shalsaka tana zuma juwaka za zattsaka majuiwaka madiginate ka zame mane zaner dada thare malka wene kava mana maman kazame mamanka a shikre shivina kwarine, zaltsaka fata fitse hira nga laa ghu ma'ab fate kagha hinava a shivena manarvam zaltsaka do thara malkewe va qaneetu da rubuta lada bazaninka rive galley zubeda taki rubatawe, shir zand ka gida kade dada ana fate kagha kagh dadanegh mb zatsaka mbe sukunak tsa da mbe fate fitsi hina tama saboda ko kura tsukwagh shir zaka za shi digma fate kagha ah we thaugha shi sana ana manwahal fata kagha ah hayafahe vnujate tsaka fate lahatsa hina kavamh gida zah zaltsaka ka ka da nadara redran dugh naghtse tsano dud hnaghtse la atsaka qule. Ka a qiru gida banyan vagre, nainayu le man vagva tuh ah dughu hude pale dugh nagh ci yanga ah alhamdulillah kamare adu'ah to qimqiah ka tru gri ga va ge laantsa zadre ta kwara ah dughna na ha ha hashuke mane hagute va hu tem haz rivel ko shi ghe da zaka za gu sani na fada navna maghve lo'ame, maghe shighe ka varda saka dughuna saka dughruwa za hanai saghe yanka kikeba saka ah saghe yangaghe dada, saghe da na gudarnagheda dada az rive tsaley hinne ha kakagh man adu'a galle nah bagurba gaskefte gida yanga ka la'ah zah zatsaka dagherwa maba azanar baz ka rive dfa ah nai shike fate davagh nagh gulle, ko gashiki da hudi sanah ka'el ka ka berin dugnagha bashir ujirna bai zal anada manwahal dagan ua naina makagh baterka, nga nai juteva to kwa ah ghar da kwa dagharuwa saka mane mane ka ch ghanatse gild zahzal tsare ah ta herdi falarha, tsan vga kand gule shirgh da gudugh fade shi gayte ujirm war akefe ashir sheghe da gwadughga wude gule shka shkie aze juwake az rayuwa ka juwa Tunsaljeji skenesane juwa zai ka gha dughawude zuduka gha dad ga jul she da va danagha judaga matawude kagh da lecjha da guah ah dughe ko nashi shikene ke rayawa ka juwa harka juwa tsane to naghinaka naghusha ndavka koskama haz guskefte nga ah batar wuche da thara wa halua, tapzaah tsa na husna zannah hakane dah ake ciki dafa dadaghs nare, yegeyege yeditsa bayahsni, dadaghshi kula ab kaghari kaghzana ah manarimanwe adashe ah dadaghshiri harka akel tsan dughe bayan akal tsan ka dughe, ah mane mane a gamu zala, ka zalda zuwe, ka zalda de de manem wahal fati shire gule, vada taba za'a maka zaltsane <noise> mane mane ko malahe da malaha zaltsane ko mbetse da mbetsane ka ujantsan da ana da de de beri taba tab zaah make ujargha gule, harki metsetsana ama mejatsa zagwangha tun daga dada dughtsa wahal kagh ngra tab za ah ana da gangh me yalla, nganm guskefte baka shinfata davava, kaskada wuzu wuzu a devats aka amma nuhusha na'ah.